اني يعني نحب نسمع انواع مختلفة من الموسيقى <hesitation> يعني لكل ما الواحد بيكون بيحس بشعور معين فهيكي بتكون الموسيقى تابعة لشعوره هادا <hesitation> يعني اذا كان الواحد <hesitation> يعيش في قصة رومانسية فيحب يسمع موسيقى هادئة مع اغاني الحب هيكي الواحد بيحس افضل يعني.